ما أني أعجبني س- شخصية السلطان قابوس بن سعيد المعظم الله يرحمه سلطان عمان، الرجل كان له دور كبير في توسيع نفوذ عمان واستقرار السلطنة والعلاقات الدولية المميزة والناجحة مع المحيط العربي والعالمي، كانت شخصية ذات وزن وثقل سياسي رائع.